जू नारंगी रंग ची उ मेता गर्मी, ख़ुशी, और रचनात्मकता गू एहसास दिलोंदु यू रंग सूरजे रोशनी और अलग अलग फलूँ ग याद दिलोंदु जाने की संतरा जू नारंगी रंग ची उ ऊर्जा और उत्साह से भार्यूँ वंदु।